Hani hani wee mmada yaale, unan ga a bgúudi, unan ga aluus tída, <hesitation> bdiindi bommu tída, uu tti mada ga aluus tída. Uu tti madaga aluusi tída a bdiinde, hanganti umída gí ngi hala aber, gidimbaaya hiinde umada yaa fleey unan ɓiinŧa a hi. Súuta anín hiindi ma, fleey umada yaa wil wima húri yaa ngette aluusi wi, antiimbaa mmada ga aluus tída. Wina luus ma wee gí, unga yaa gwili gboonje mbolo fnsaante, usaant unan saant wili uboonje. Uga yaa gwili gboonje, bari uu tti mada ga a gemma gtída fo fleey, fjif fiindi ma béeŋ, bsúmdi ma ntamle, a wil. Wee ma dúba tu luus ma wi, wi gíw, umada tamle. Antiimbi, luusna antiimbi we gí nsibi, luusa a Haala, unan luusi nga anŧida antiimbi, gembe, anŧida antiimbi, ngi antíiti ma, hee gí Haala. Luusa a gwilin Haala, gihaŧin Haala, unan luusa anŧida antiimbi, antiimbi hi mada luusa anŧidni antiimbi. Wee ggí winoosi, uriibale, <hesitation> uga riibali biñaŋ, uga riibali biñaŋ wee ma luus ma wi. Mbolo hali binte anúmnati bsaantin hal, yaama yo, <hesitation> wo meesi uga yooŋ, ndi mgaama njaloo njal, bwúfle, <hesitation> umbiiŧa bi ngi ggítidi ma, wee dúbatu we ga aluus. Ndi hali yaana, hala a hondi ga habo, yaama yo, wo nan meese uga ñín. Nda aga hamma, han njaloo njali wi wúflini mgaŧa a wuma, we meesu, ugaa byooŋ uga siimle, gembe gdúbatu aluusi ma wi, wigíw.